Imbombo jasukasi <noise> uvujitenda uvutandu uvula, <noise> yanduta ikwakiruga twita uvuusi <noise> wajene wula, <noise> imbombo jakwanza, nikama nzira jakukindira, imbombo javili, jirondela ikyakurya, imbombo jadatu <noise> jadatu nikama sehemu jakukona. <noise>